أنا خالي خالي مو متزوج عشان كذا ما عندي عيال خال، وخالاتي ما شاء كثيرات عندي خالات كثيرات وبنات خالات وعيال خالات كثيرين ما شاء الله، أشوفهم كثير صحيح إنه طبعاً الحين انتقلنا لمكان ثاني وصارت الرؤية أخف المهم لكن نشوفهم الحمد لله، أما بالنسبة لعمي عنده ولدين بس وما أشوفهم كثير لأنهم مسافرين وساكنين في مكان بعيد.